மரம் அல்லது பிற தாவரப் பொருட்களை மெல்லிய, தட்டையான தாளாக மாற்றுவதன் மூலம் காகிதம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது இங்கே. கூழ் தயாரிக்கவும்: மரத்தை சிறிய துண்டுகளாக நறுக்கி தண்ணீரில் கலந்து கூழ் எனப்படும் ஒரு சதை கலவையை உருவாக்கவும். மர இழைகளை உடைக்க இரசாயனங்கள் அல்லது அரைத்தல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதை பரப்பவும் கூழ் ஒரு திரையில் மெல்லியதாக பரவுகிறது, இதனால் நீர் வெளியேறி, நார்களின் அடுக்கை விட்டுச் செல்கிறது. அழுத்தி உலர வைக்கவும் ஈரமான இழைகள் அழுத்தி உலர்த்தப்பட்டு அவை தட்டையாகவும் வலுவாகவும் இருக்கும். உருட்டவும் மற்றும் வெட்டவும் உலர்ந்த காகிதத்தை உருட்டவும் அல்லது தாள்களாக வெட்டவும், பயன்படுத்த தயாராக உள்ளது. இது மரத்தை மென்மையான, தட்டையான பாயாக மாற்றுவது போன்றது!